Nyawa manga sifat mane wosi odakuwa nako mau wo ruba manga sikap supaya yang itotorou manege josi maja la iofi mane jo je la iofi mane jo akana turus supaya nyawa lo jo sanang manege wo lega osi manga singia nako manga singia de de kia muda jo bergaul de nyawa manege boloto wo temo <noise> ona ika lo kajo isene <noise> otomatis manga singia mane bisa wo ruba nako beda oli nako nyawa de manga pergaulan nyawa ika iofi uwa manege mabato mabati wo temo sokonoke dika lo idadi uwa idadi uwa jo beruba jo beruba ka kia dika ka ona de manga tuhan yang dapat jo ruba nako untuk ngomi idadi uwa wa ruba.